हमरा साझसे बेहान लाई, बेहानसे साझलइ भात तिउना मतुरे खाके नाही हतइ । हमार मनवा याको याको चिजु बिजु खाके फेरी दिन काटके खोजसिय । ओसने कके याको याको चिजु बिजु सबह खेसहु पिसाहु फेर्के जसने हमरा भात तिउना नुनाइ करुह हसइ ओसने कके हमरा गुरिह चिजु फेरके खेसहु पिसाहु । जुन गुरिह चिजुक नाउ मिठै हलइ । उ मिठैया हमार उ मिठैक फेरके नाउ सबह बणइ जुन मिठैक मुइ नाउ देवे जाइ बणही । कुनुहु मिठैया हमार नमहर हसइ, बटराइली बटराइली हसइ । कुनुहु मिठैया चेपत हसइ, कुनुहु गोलगोलार हसइ । कुनुहु चारकुत हसइ । कुनुहु हरद्यार नहिया हसइ । कुनुहु खा गोरहर हसइ, धपढ्अपौवा गोरहर । ओसने कके उ मिठैयानी नाउ बणही देवे जाइ बटरी मिठाइ, गाजा मिठाइ, सम्तोरा मिठाइ, रसबारी मिठाइ, जुल्फी मिठाइ, बुनिया, बर्फि, लालमोहन्, गुणपाक्, अनार सबह्, पुस्टकारी । इहे सबह हमार मिठै सबह हलइ ।